هنا أفضل القدرة على التحكم في الطقس. لأنها القوة مو بس ممتعة. لكن لها فايدة كبيرة للجميع. تقدر تسوي الجو معتدل طول السنة. تخلي المطر ينزل بأماكن محتاجة موية. وتمنع الكوارث الطبيعية زي الأعاصير والجفاف يعني حرفيا تقدري تساعد الناس في تحسن أما القوى البدنية الخارقة فإنها قوية ومفيدة لكن فاديتها تكون غالبا شخصية أو في مواقف محدودة.